אני מכנזנש בלי אלאת גדי תולי ענדהא משاعر חכיקיה בחאל אלאנסן, מוכנ יברמגוהא באש דיר רדת אפעל בחאל אלחזנ ואלפרח ולקין הדשי ג׳יר תקליד, משי שעור נאבע מן אללב בחאל אלאנסן, אלמשاعر כתג'י מן אלתגארב מן אלטפולה מן אלאלם מן אלחב, ואלדשי אלאתי מתעישוש, תגדר tkun דכיה תגדר תגאוב ולקין תבקה בארדה מענדהא ש الروح.